fer fjöldi Íslendinga í

á erlendum sjúkrastofum íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa ekkert eftirlit með þeim fjörutíu rúm standa auð á Landspítalanum vegna skorts á hjúkrunarfræðingum þessi skortur er langoftast ástæða þess að aðgerðum er frestað þær falla niður og að bíða þarf eftir innlögn á rétta deild hæpið er að Ísland komist beint á h m í fótbolta á næsta ári eftir tap gegn Þýskalandi á Laugardalsvelli í dag sigur á Tékkum á þriðjudag gefur möguleika á umspilssæti deilur um bílastæði enduðu með slagsmálum og í Grafarholti í gær meiðsli þess sem var stunginn voru ekki alvarleg íþróttahúsið á Egilsstöðum iðaði af lífi í dag þegar fyrirtæki á Austurlandi kynntu ungu fólki starfsemi sína með því vildu fyrirtækin sýna hversu fjölbreytt störf bíða þess að námi loknu gott kvöld árlega fara tugir

í Austur Evrópu landlæknisembættið hefur ekkert eftirlit með þessum aðgerðum embættið hefur hvorki upplýsingar um hvort né hversu oft fylgikvillar koma upp eftir slíkar aðgerðir æ fleiri Íslendingar gangast undir

árlega fara um hundrað manns í slíka aðgerð hér heima kostar

á einkastofu um ein komma tvær milljónir króna aðgerðin er ekki niðurgreidd af Sjúkratryggingum yfir sjö hundruð Íslendingar eru í lokuðum hópi á Facebook fyrir þá sem hafa farið eða hyggjast fara í

erlendis hjá norsk íslenskri umboðsskrifstofu í hverjum mánuði fara einn til tveir sex manna hópar til Lettlands á vegum

en auk þess er boðið upp á

kostar um átta hundruð og fimmtíu þúsund krónur verðið er talsvert ódýrara

en tíðkast heima sem að eykur öryggi einstaklingsins í aðgerðinni og og dregur úr líkum á fylgikvillum fólkið er líka lengur inni á sjúkrahúsi það er í þrjá sólarhringa hjá okkur slíkar umboðsskrifstofur þurfa ekki leyfi frá íslenskum heilbrigðisyfirvöldum og því er ekkert eftirlit með þeim af hálfu

landlæknis landlæknisembættinu er ekki kunnugt um hvort eftirfylgni er með sjúklingum af hálfu erlendu læknanna samkvæmt svari frá embættinu eru fylgikvillar aðgerðar meðhöndlaðir hér og líklega oftast á Landspítala embættið er ekki með upplýsingar um hversu oft fylgikvillar koma upp það hafa farið um tólf hundruð einstaklingar í gegnum okkur frá Noregi og Íslandi og það hafa aldrei komið upp alvarlegir fylgikvillar aldrei komið upp dauðsfall eða grunur um læknamistök Alþjóðasamtökum offitu og

samkvæmt reglum

þurfa sjúklingar að vera með þyngdarstuðul yfir fjörutíu

að fá að gangast undir

þyngdarstuðul yfir þrjátíu og fimm ef aðrir sjúkdómar eru fylgikvillar ofþyngdar

í Lettlandi gerir aftur á móti kröfu um þyngdarstuðul þrjátíu og tvö það þýðir til dæmis að kona sem er hundrað sextíu og fimm sentimetrar á hæð þyrfti að vera minnst áttatíu og sex kíló til að fá að fara í aðgerð í Lettlandi hún fengi ekki að fara í aðgerð hér heima nema að vera minnst níutíu og fjögur

auð og ónýtt á Landspítalanum vegna þess að hjúkrunarfræðinga vantar til starfa þetta segir formaður hjúkrunarráðs hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum segir að vandamálið sé ekki skortur á hjúkrunarrýmum heldur hjúkrunarfræðingum þessi skortur á hjúkrunarfræðingum er eina ástæðan fyrir því að Landspítalinn dregur úr starfsemi sinni samkvæmt upplýsingum frá spítalanum ekki skortir rúmin en frestanir aðgerðir sem hætt er við og

eftir plássi á réttri deild má langoftast rekja til þess að hjúkrunarfræðing vantar til starfa það er mjög alvarlegt ástand að það vanti fjörutíu pláss á hverjum tíma bíða kannski í kringum tuttugu sjúklingar á bráðamóttöku eftir því að komast á spítalann sem komast ekki á sínar legudeildir að það vantar pláss svo þýðir þetta líka að það er miklu miklu meira álag á þeim hjúkrunarfræðingum sem eru að vinna alvarleg alvarleg streita í starfi fólk getur ekki sinnt vinnunni sinni eins og það myndi vilja gera þetta eykur hættu á að eitthvað komi fyrir sjúklingana þetta skerðir þjónustuna sjúklingarnir geta ekki verið á þeim deildum sem þeir þurfa að vera þeir liggja og bíða annaðhvort

þannig viljum við ekki ekki hafa það það sem við höfum bent á endurtekið og árum saman er að laun hjúkrunarfræðinga eru ekki sambærileg við aðrar háskólastéttir það er talað um að þau séu sirka tuttugu prósent lægri er rosalega mikil og

svo eru samverkandi þættir

verið lengi við höfum verið undirmönnuð lengi við

langvarandi álag er núna að skila sér vill ekki vinna hérna þá bæti ekki úr skák að með hærri meðalaldri sé meiri þörf á hjúkrunarfræðingum en áður Marta segir að vel væri hægt að ráða um hundrað og tuttugu hjúkrunarfræðinga í viðbót á Landspítalann án þess að stórfelldar við vitum alveg að við erum hryggjarstykkið í íslensku heilbrigðiskerfi það skiptir rosalega miklu máli fyrir kerfið að við séum til staðar og séum nægilega örugg maður finnur

frá stjórnvöldum að þetta sé eitthvað sem er í alvörunni verið að vinna í þetta

einhvern veginn á undan það þýðir voðalega lítið að ætla að byggja

hjúkrunarheimili eins og umræðan er svo mikið jú við skulum

byggja fleiri hjúkrunarheimili til að til að laga flæðisvandann á spítalanum vandamálið er ekki skortur á hjúkrunarrýmum við höfum þessi rúm hérna þau standa auð á spítalanum tveimur heldur nær öllum deildum spítalans getum alveg komið þessu fólki fyrir sem þarf á okkur að halda en við höfum ekki hjúkrunarfræðinga til að sinna því ef við

skil ég ekki hvar stjórnmálamenn ætla að finna fólk til að vinna þar ættingjar bandarísku hjónanna sem lentu í slysinu í Steinsholtsá í gær eru komnir til landsins kona á þrítugsaldri lést er hún og eiginmaður hennar reyndu að komast úr bíl sínum og á þurrt bíllinn hafði flotið upp og rekið niður ána hjónin voru í brúðkaupsferð sinni hér á landi Sveinn Kristján Rúnarsson yfirlögregluþjónn

Suðurlandi segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að konunni hafi skrikað fótur þegar hún reyndi að komast á þurrt töluvert vatn var í ánni og hún straumhörð enginn vitni voru á staðnum en fjölmennt björgunarlið var sent

eftir að tilkynnt var um slysið í maí höfðu níu látist í átta banaslysum í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi á þessu ári þrír menn sem voru handteknir vegna hnífstunguárásar við verslun Krónunnar í Grafarholti í gærkvöldi voru látnir lausir að loknum yfirheyrslum síðdegis í dag karlmaður sem var fluttur á sjúkrahús með stungusár er ekki alvarlega slasaður lögreglan fékk tilkynningu um alvarlega líkamsárás á bílastæðinu fyrir utan verslun Krónunnar í Grafarholti um kvöldmatarleytið í gær árásin var gerð á

fjölförnum stað og enn var bjart úti fjöldi fólks var á ferli sem átti erindi í verslun Krónunnar viðskiptavinum og starfsmönnum sem fréttastofa ræddi við var mjög brugðið

þrír karlmenn voru handteknir vegna árásarinnar ekki þótti þörf á því að fara fram á gæsluvarðhald yfir mönnunum þeim hefur öllum verið sleppt samkvæmt tilkynningu

frá lögreglunni voru mennirnir ósáttir vegna þess hvernig bíl var lagt í stæði og slagsmál brutust út að sögn lögreglu endaði það með því að hnífur var dreginn upp í sjálfsvörn meiðsli mannsins sem varð fyrir eru ekki talin alvarleg málið telst að mestu upplýst að

nánast níutíu og níu prósent líkur á að við komumst í

Laugardalsvöll var með miklum ágætum og setið í hverju sæti enda seldist upp á leikinn fyrr í vikunni stuðningsmenn íslenska liðsins voru bjartsýnir fyrir leikinn og hafa ekki gefið upp alla von um að komast á h m klukkutími í leik og fólk streymir úr öllum áttum á völlinn veðrið gæti verið betra en mér sýnist vera baráttuhugur í fólki

í fyrsta sinn sem íslenska kvennalandsliðið leikur fyrir fullum Laugardalsvelli hvernig haldið

þetta verði bara hörkuleikur og maður vonast til að Ísland taki þetta ég svona sé fyrir mér eitt til núll í hörkuleik sko

Frakkland á næsta ári að bóka miða það verður bókaður miði um leið og við vitum hvar þær spila en allt kom fyrir ekki og tvö núll tap staðreynd hjá stelpunum okkar heyrðu þetta var ekki alveg eins og við en þær stóðu sig vel samt sem áður það er ekki öll vonuðumst

við vinnum bara næsta ég vonaði að Ísland myndi vinna en lagi við vonuðumst eftir betri úrslitum en þetta var sanngjarnt

halda boltanum nógu vel oft séð það betra en verðum við ekki bara að gera betur næst sumir voru ánægðari með úrslitin en aðrir mjög svo

já og nei ég er nú reyndar Íslendingur sko hahaha þetta var góður leikur hjá báðum liðum og Þýskaland bara vann já klárlega

eru nú á götum þýsku borgarinnar Chemnitz í Austur Þýskalandi öfgasamtök hafa boðað til fjölmennra mótmælafunda í borginni síðustu daga eftir að maður var stunginn til bana þar um síðustu helgi tveir eru grunaðir um verknaðinn Sýrlendingur og

mótmælendur segja þetta dæmi um breytingar í þýsku samfélagi sem þeim hugnist ekki þjóðernisflokkurinn

áhrifum íslams í Evrópu komu að skipulagningu mótmælanna stór hópur gegn hatursáróðri er einnig kominn saman í miðborginni lögregla er með mikinn viðbúnað en ekki hefur komið til átaka íbúðalánasjóður hefur samþykkt að kaupa íbúð á Stöðvarfirði sem er stórskemmd vegna myglu hluta

má rekja til þess að sjóðurinn vildi ekki taka þátt í fullnægjandi viðgerð á húsinu heldur selja sinn hlut í vor sögðum við frá þrautagöngu Lilju Jóhannsdóttur sem í fjögur ár reyndi að fá Íbúðalánasjóð til að taka

í sameiginlegum viðgerðarkostnaði

Lilja átti þá íbúð á neðri hæð í Fjarðarbraut fjörutíu og átta á Stöðvarfirði

rataði í fjölmiðla og nú hefur náðst sátt þeir kaupa það var ákveðið og

var sátt við verðið það endaði þannig það má læra af þessu

að standa á sínum rétti það er númer eitt og berjast alveg endalaust þangað til að lausnin kemur samkvæmt lögum hefði Lilja getað látið gera við allt húsið og

sent Íbúðalánasjóði reikning fyrir hans hlut nú er Lilja komin með aðra íbúð en er að losa sig við sófann sem var orðinn ónýtur af myglunni á gamla staðnum öll hennar búslóð er nánast ónýt og hún veik á sál og líkama Lilja þrýsti ítrekað á

og telur að hann hefði mátt gera sér fyrr grein fyrir

á meðan eyðileggst íbúðin meira og meira og ég missi heilsuna

verið hlustað þarna strax hvernig íbúðin var þeir hefðu komið og kynnt sér hana eða ástandið á íbúðinni þá hefði þessu lokið fyrr öldungadeildarþingmannsins Johns McCain var minnst í Washington í dag dóttir hans gagnrýndi Trump Bandaríkjaforseta sem var ekki viðstaddur minningarathöfnina að ósk

John lést í vikunni áttatíu og eins árs að aldri en hann greindist með

hann átti langan þingferil að baki lík hans var flutt úr þinghúsinu í Washington í dag og að minnismerki um hermenn sem létu lífið í Víetnamstríðinu þar minntist ekkja hans

í Víetnam í á sjötta ár eftir að flugvél hans var skotin niður yfir Hanoi í

minnst sem stríðshetju og baráttumanns bæði af samherjum og andstæðingum í stjórnmálum hann var einn fárra repúblíkana á þingi sem gagnrýndu Trump Bandaríkjaforseta hann óskaði eftir því að Trump yrði ekki viðstaddur þessa athöfn og dóttir hans beindi orðum sínum að forsetanum

á ýmsum sviðum

hefði gert þá að betri forsetum

tókust hart á í í sænska ríkissjónvarpinu í gærkvöld

í viðtali við Financial Times fyrr í vikunni

dökka mynd af Svíþjóð það gæti hins vegar

ráðið úrslitum hvor myndin af Svíþjóð verður ofan á í huga kjósenda Svíþjóð sem er á valdi framandi íslamskar menningar kvennakúgunar og eða myndin af þjóðfélagi þar sem allt er í blóma efnahagslífið gengur betur en nokkru sinni atvinnuleysi er nánast ekkert úrslitin ráðast á sunnudaginn andstæðingar borgarstjóra Lundúna kölluðu eftir afsögn hans í dag á heldur óhefðbundinn hátt nærri níu metra langur

í líki Sadiq Khans borgarstjóra sveif yfir torginu við þinghúsið andstæðingar hans segja að glæpum hafi fjölgað svo mikið á hans vakt að

veitti í sumar leyfi fyrir svipuðum belg þegar komu Donalds Trump Bandaríkjaforseta var mótmælt

sjálfsagt að mótmæla með þessum hætti en hvorki né liturinn færu honum sérstaklega vel september hófst í dag tilgangur þess er að vekja fólk til umhugsunar um plastnotkun og hvernig hægt sé að draga úr henni á Íslandi notar fjögurra manna fjölskylda að meðaltali þrettán kíló af plasti á mánuði plast eyðist

ekki heldur brotnar í einingar sem þýðir að allt plast sem framleitt hefur verið er enn til mikið af því endar í hafinu og í landfyllingum í Ráðhúsi Reykjavíkur gafst fólki í dag tækifæri til að kynna sér fyrstu skrefin við að flokka plast og draga úr notkun þess fyrir lengra komna var hægt að fá hugmyndir að næstu skrefum umhverfisráðherra ýtti átakinu úr vör en þetta er í annað sinn sem staðið er fyrir því fjöldi fólks sótti stóra náms og atvinnulífssýningu á Egilsstöðum í dag markmiðið var að kynna fyrir ungu fólki á Austurlandi hve fjölbreytt störf bíði þess vilji það snúa heim að námi loknu unga fólkið á Austurlandi fékk að gægjast inn í heim fullorðna fólksins í dag íþróttahúsið á Egilsstöðum iðaði af lífi þegar um fimmtíu fyrirtæki og stofnanir í fjórðungnum sýndu gestum og

gangandi hvað þar er gert á degi hverjum það voru Samtökin ungt Austurland sem stóðu fyrir sýningunni okkur langaði til að sýna fólki og aðallega ungu fólki tækifærin á Austurlandi og hversu fjölbreytt atvinnulíf væri í fjórðungnum fólk hefur kannski ekki komið inn í öll fyrirtæki á svæðinu eðlilega og veit þess vegna ekki

það sem er öðruvísi við þessa sýningu er að fyrirtækin eru að sýna sig fyrir mannauðnum en ekki sýna beint vöruna sína og selja sig hún segir ákveðna ranghugmynd á sveimi um að heimkoma úr námi takmarki möguleikana stórlega þetta er alveg þekkt hugsun að ungt fólk hugsi þetta snemma og þess vegna langar okkur að sýna unga fólkinu að þau þurfa ekki að velja nám tengt sýna þeim að það er hægt að flytja heim aftur eftir nám þá að veðri það lægir smám saman í kvöld og nótt og verður fremur hæg eða breytileg átt á morgun áframhaldandi

skúraveður sunnan og vestan til á landinu en skýjað með köflum norðaustan til og stöku skúrir síðdegis hiti sjö

árlega fer fjöldi Íslendinga í

á erlendum sjúkrastofum íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa ekkert eftirlit með þeim fjörutíu rúm standa auð á Landspítalanum vegna skorts á hjúkrunarfræðingum þessi skortur er langoftast ástæða þess að aðgerðum er frestað þær falla niður og

að bíða þarf eftir innlögn á rétta deild hæpið er að Ísland komist beint á h m í fótbolta á næsta ári eftir tap gegn Þýskalandi á Laugardalsvelli í dag sigur á Tékkum á þriðjudag gefur möguleika á umspilssæti deilur um bílastæði enduðu með slagsmálum og í Grafarholti í gær meiðsli þess sem var stunginn voru ekki alvarleg íþróttahúsið á Egilsstöðum iðaði af lífi í dag þegar fyrirtæki

Austurlandi kynntu ungu fólki starfsemi sína með því vildu fyrirtækin sýna hversu fjölbreytt störf bíða þess að námi loknu